كان <hesitation> اختيار صعب باللنسبالي لان عموما <hesitation> بيقولك ان الوقت اغلى حاجة في الدنيا تقريبا لكن اعتقد ان انا من موقعي هذا <hesitation> بما اني لسه سني صغير فأعتقد هختار الفلوس حاسه ان الفلوس هتوفر عليا وقت كتير اوي وجزء اصلا من وقتي <hesitation> بقضيه ف ان انا بحاول اكتسب فلوس